So baafal maa sokoode ana hen, gujjo ko ɓuri hewde fuu hornataa; fay so hornii kaa ɓooyan udditaali. Nden non ɗun woni nafaa sokoode kaa e baafal. Ana wayi <hesitation> hono deentorgal tan, yimɓe ndeentorto ɗun, ayyo. Kaa wanaa ɗun reenata.